Ia, hitako niaraka nandeha lekoly anarô nomaly, anarô ma antoko, antoniana ma anô. Ino ma raha natônarô tô ndreky karakory ma izy a lekôly ô? Mba mivolan̈a, mba karà kara kôry sa mbalà miran̈a izy an-tanàna fo?